A eka tenge nag langas ebonasan ko sangaun e avat tang bam tiniron bara i lamide ba nang to melasi me di miang bung barok keyo mo melamu namba raba kaum tiniron basa ma idi me osoxo sik bara kava tirironi era ba uan baling uro lagunon periorin na ngalan nang ka bulana domin ka pit kabung barok ki yo era kavom erabaling keve lagunonta erenenge ma tata mabung ulaganon teni lamon barok kano e yat e pu pereorin na nalan kabung barok keyo mas kase baling kavenava itaxin na taim ma uling i lai kabu Nang misi laka taem mesoxo na tatalien mo painim kevenavat ma na xalep ma idi kis moros ma ikis kouk nang e e rabarainda ma atom barok kano masak tabasok kabarok baraim bulem buset ma room bule ma onga bu kis bule satade malik marik man sik mon lo nasangalin wat miang me salary yo bung so tiniron more baling ure auk kisit ke tiniron tata me nago du se we pur yorin me kain ma ra pere xulen mara sude kevenavat igo rovot ma vinarat tata mi nago sio yo e rupan baling uralagunon ere per abu pereioring dinedom ma tinenge esoxosip ba rabaoling ine wasik erabarout mera maut. E baraure a kinis e painim kevenevat mera yupau sixin ero lagunon steret e ma paixis barok ke nangan logo ma ra oxavam kivim ban tixuim nago me tata do ga xuis ike u balis si ura peresik pupu xata a kamap a ongo atipa tor e ma se osixe taim ma kevenavat ir isko wanet ikisko ivanuat ko kain kai lait ma i ena diet matien i malus painin a i va kevenavat a vet kirip e balana gunon o gor a ba kaikai lam ma senis moxo gunon ma lagunon kisik o dinidom ma bulik miang marabe kave kis kangaot miang mara kamong kou ka visik kearim didom mo vinoro rimke yo mu. Todisa nanga marabe kisa arixen me lamu tong nalap balok sakin mara tanasik de todi nang e tata balus tamasik tata bung barok kano mem mai ima mai okis abung pere beng barok kisi mearing kip ma ma bung barok ke idi ra balus ana ngas idi xauoso a depek u kinis te idi rar barok tuni buli xonop mon xisip mangan viniro vosiok ma ma nago mo tata visik bule re yu te bu pulik kisik balok anamangan ra kavin suk ka idi over rixen mem mana manganala na ire bu arouse rixen imen ma bu barok ke yo erob erob Di ukis ka domon kene tata ne nago me yo soxo su be rabo isi elang toxun no re palas kirip meang kindom mara viniro urango ainging ra isik mo bolang raut tomelamu xis a kinis ia kabung kaum e lamu me pere bara irair abu dek ma rour barok ke me tom ma kinis mardi me osoxo pera bu tone lavune bung barok kidi u van baling to a lagunon te bu nago me bei tata re idi ra kinis reli rava ingin na tone matien mamalus miang balok ma sa niang na xalap erabo arav abing mar bu kis ari liminie ongongat morang a yo be tata kebe bung barok tina bala nan kirip mera be ula kam toira bu matien ma toit ra bu malus Ma toiri bu kiss ira bo i pit kirip niang a mangana la nangi raulis meseosik beaton malom to rabu dek tor e iot vavara dek marago uling i lan taim mi rengeinin vavut nan nabavat. Nang lamu ma tuk ne bevesosi suso vesus manang bai deksik mana manang bara laen kupo van kon vanara beng ina laing idi deksik mo masie xali gor veve nanase rei va vine rae ma arout co lain tedi yat me lagunon me nago re tono re lagunon e kirisi baro balang xo anga kis kome maras midi